<hesitation> Fomba fanava saosy curry voalohany regny zany: mangala curcuma regny a, de ohatry hoe <hesitation> ino tianao atao aminy? Ohatry hoe akoho miaraky tianao ampiaraha aminy de <noise> akoho igny zany endasinao, de saosenao miaraky amin'igny curry igny ao de <noise> zay fanava azy.